<hesitation> في- في مكان العمل عندي جريب أربع نوافذ باهي مكان مفتوح، ولما تطلعي عالشباك تحس بالهوا المنتعش <hesitation> جام بحديقة حديقة وفيها أشجار <hesitation> جدة ذكي عبارة عن طاقة تجديد من الطبيعة، طبعا دائما بنحب نفتح الشباك ونهوي.